Ja sääl kuningriigih elli vulkaanikuning. Tuul kuningal oll' umbõlõ hää tervüs. Õnnõgi et egä paarisaa aastaga takast tull' täl külmetüs kallalõ. Ja ku täl külmetüs tulõ, sis tä nakkas aivastama. Ja egä kõrd, ku tä aivastas, sis vulkaanist purskas laavat vällä.